A ri xkuj lq'ow wooy, kuj loq'wiik wooy teq uj k'olik chjaay no'j si uj k'o chjaay k'o riq wooy qtiij qaqche rjiil jrub' rjiil, te taq xkujelb'ik, taq xkujelb'ik naj qa xkuj tzoq'mjuul chanimm, rech qa xkujo'wo'q chjaay qloq'qwoy chi' taq b'eey pk'eb'al, nodiiy wooy kk'eyxik. n k'iy, k'iy rochb'laal ri wooy kk'eyxik, k'o nimrjil k'o qa nim rjil. i si tiq loq'jun wooy nim rjil xuq kee nim xt'ekek chriij. sicha'riq b'an, kuj iwo'q chjaay rech qa nim xtiq e k'iis chu rloq'iik ri wooy. kum ri wooy kum ri wooy nodiiy k'olik kk'eyxik pk'eyb'al k'o kk'eyxik pu utz laj jaay, k'o kk'eyxik nim rjil k'ore qa nim rjil nu'j xuq kee si tiq loq'qwooy taq b'eey chi'taq b'eey, qautz la'kum xtb'an k'eex chqe, sicha' xuq tiq loq'uche nim lo rjil, no'j kum xuq kee taq xtiq knuuj qiib' nim xteloq chemo rjil qkumb'aal.